forsætisráðherra segir að kröfur um miklar launahækkanir veki áhyggjur hún boðar skattalækkun á lægstu laun og aðgerðir í húsnæðismálum til að greiða fyrir samningum Icelandair Group tapaði sex komma þremur milljörðum króna á fyrri helmingi ársins forstjóri félagsins segir mikla samkeppni og lág fargjöld hafa gert félaginu erfiðara fyrir en búist var við Reykjavíkurborg hyggst úthluta lóðum undir tuttugu og

fimm smáhýsi fyrir heimilislausa á þessu ári málið var rætt í borgarráði í dag að kröfu minnihlutans átta tillögur meirihlutans voru samþykktar lyf sem minnkar líkur á h i v smiti um allt að níutíu og átta prósent er nú aðgengilegt hér á landi snjallsímar verða bannaðir með öllu í frönskum grunnskólum á næsta skólaári samkvæmt nýjum lögum lögin veita stjórnendum menntaskóla einnig heimild til að banna símana gott kvöld forsætisráðherra segir að stjórnvöld séu tilbúin að leggja sitt af mörkum til að greiða fyrir kjarasamningum en hefur áhyggjur af kröfum um miklar launahækkanir það sé sameiginlegt hagsmunamál allra að halda verðbólgu niðri nokkrir verkalýðsleiðtogar krefjast allt að fjörutíu og fimm prósenta launahækkana og

vísa til úrskurða kjararáðs framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins sagðist í fréttum í gær ekki óttast heimsendaspár og sagði ekkert beint samband milli launahækkana og verðbólgu fjármálaráðherra hefur sagt lítið svigrúm til launahækkana og kröfur verkalýðsleiðtoga undarlegar í ljósi kaupmáttaraukningar síðustu ára það hafa orðið launahækkanir undanfarin ár það hefur orðið kaupmáttaraukning en um leið og launin hafa hækkað þá hefur auðvitað skattbyrði tekjulægri hópanna aukist eðli máls samkvæmt og það skiptir máli að við skoðum það með gagnrýnum augum nú er unnið að því á vegum forsætisráðuneytisins að greina horfurnar í efnahagsmálum Katrín segir að ríkisstjórnin fulltrúar launþega og atvinnulífsins ræði niðurstöðu hennar í ágúst það er verið að boða hækkanir sem ég hef áhyggjur af því það skiptir auðvitað líka máli fyrir launafólk að verðbólgunni sé haldið og eru einhver bein tengsl á milli launahækkana og verðbólgu ja við höfum dæmi um

voru laun hækkuð og verðbólgan fór ekki af stað fyrir því voru ýmsar er ekki beint orsakasamhengi hins vegar höfum við önnur dæmi um

myndin þarf alltaf að vera undir í öllum þessum samtölum Katrín segir ekki sitt að meta hversu mikið svigrúm sé til launahækkana en segir skýrslu hafa sýnt að þeir sem heyrðu undir kjararáð hafi að meðaltali ekki hækkað í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að dregið hafi úr samkeppnishæfni atvinnulífsins og það sé mikilvægt að stjórnvöld og vinnumarkaðurinn

atvinnulífs

stjórnvöld vilji greiða fyrir samningum með skattkerfisbreytingum og aðgerðum í húsnæðismálum í samvinnu við sveitarfélög þá hafi atvinnuleysisbætur og greiðslur úr launa þegar verið hækkaðar og ráðist í aðgerðir til að ná betri stjórn á húsnæðis til ferðamanna

skipt máli fyrir kjarasamninga um áramót að ríkisstjórnin sé að leggja áhersla á þessa hópa í sinni vinnu við endurskoðun á skattkerfinu Icelandair

Group tapaði sex komma þremur milljörðum króna á fyrri helmingi ársins þar af tveimur komma sjö milljörðum á öðrum ársfjórðungi samkvæmt

sem gerð var opinber í dag forstjóri fyrirtækisins segir ástæðuna meðal annars mikla samkeppni og lág flugfargjöld ljóst sé að bregðast þurfi við en þó standi ekki til að segja upp fólki tap á rekstri Icelandair

á fyrri helmingi ársins nam sextíu komma þremur milljónum bandaríkjadala eða sex komma

milljörðum króna á sama tíma í fyrra var tapið tæplega tuttugu milljónir bandaríkjadala eða tveir komma einn milljarður króna heildartekjur félagsins hafa þó aukist úr sextíu og tveimur milljörðum króna í sjötíu milljarða sem er þó talsvert minna en gert var ráð fyrir Björgólfur Jóhannsson forstjóri Icelandair Group segir að verri

afkoma en spáð var sé meðal annars rakin til þess að

fargjalda hafi ekki haldist í hendur við hækkun olíuverðs aukin samkeppni hafi gert félaginu erfiðara fyrir en búist var við og verr hafi gengið en gert var ráð fyrir að selja miða á nýja áfangastaði í Ameríku ljóst sé að félagið þurfi að bregðast við þó standi ekki til að draga saman seglin eða segja upp fólki að við sjáum góð tækifæri fyrir félagið í framtíðinni við höfum sagt það áður að þetta sé ár breytinga

náttúrlega mikil samkeppni á markaðnum við þurfum að aðlaða félagið að þeim breytingum Björgólfur segir að félagið sé þrátt fyrir allt í góðri stöðu til að takast á við áskoranir nú er fordæmalaus fjöldi ferðamanna að koma til Íslands hvernig má það vera að eitt stærsta flugfélagið sé að tapa peningum

það eru reyndar tuttugu og níu flugfélög að flúga til landsins á háannatímanum sem sýnir að það er mikil samkeppni verðin eru lág það liggur

bara eins og Bretlandsmarkað þar sem er gríðarleg samkeppni en það breytir ekki því að við sjáum tækifæri inn í framtíðina og og það er það sem við einblínum á núna það sem

er liðið aukafundur var haldinn í borgarráði í dag um stöðu heimilislausra samþykkt var að útvega fimm lóðir fyrir allt að tuttugu og fimm smáhýsi á þessu ári

óskaði eftir fundinum á honum voru átta tillögur meirihluta borgarráðs um aðgerðir í húsnæðismálum samþykktar annar fundur verður í næstu viku með velferðarráði og velferðarsviði Reykjavíkurborgar og hagsmunasamtökum í málinu nokkrir á þeirra vegum mættu í Ráðhúsið í morgun og vildu fá að sitja fundinn en fengu ekki tillaga minnihlutans um að kannaðir yrðu möguleikar á nýtingu samþykkt henni var vísað áfram á fund velferðarráðs í næstu viku færanlegt húsnæði er hagkvæmari og fljótvirkari lausn heldur en að þurfa að bíða eftir steyptum sökklum og öðru við erum einfaldlega að leita leiða til að koma fólki af götunni og í skjól að auki lagði minnihlutinn fram tillögu um að lækka langtímaleigu á tjaldsvæðinu í Laugardal sem var felld formaður borgarráðs segir að á

hafi bæði verið farið yfir skammtíma og langtímalausnir meðal þess sem var samþykkt var að útvega lóðir á þessu ári fyrir allt að tuttugu og fimm smáhýsi það sem var samþykkt til dæmis núna var að við myndum

skoða að finna staðsetningar í borginni þar sem við getum sett upp smáhýsi við ætlum að skoða

líka umboðsmaður Alþingis sendi frá sér álit í byrjun júlí þar sem hann segir ýmsu ábótavant í stjórnsýslu í húsnæðismálum utangarðsfólks í Reykjavík þá komst hann að þeirri niðurstöðu að reglur borgarinnar um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur væru ekki nógu skýrar tillaga meirihlutans um að skora á félags og húsnæðismálaráðherra að skylda sveitarfélög til að fjölga félagslegum íbúðum

var samþykkt Þórdís segist sannfærð um að þetta muni stytta biðlista eftir félagslegu húsnæði þarna viljum við skora á að það verði ákveðin prósenta ákveðin í hverju sveitarfélagi fyrir sig sem verður að vera fyrir félagslegt húsnæði

um leið og Reykjavíkurborg er í forystuhlutverki með að leiða félagslegt húsnæði á landsvísu þá skiptir líka máli að öll sveitarfélög taki þessa ábyrgð alvarlega sautján ára piltur var handtekinn í Noregi í gærkvöld grunaður um að hafa myrt þrettán ára stúlku í fyrrinótt drengurinn neitar sök fannst látin á göngustíg um hundrað og fimmtíu metrum frá heimili hennar klukkan þrjú aðfaranótt mánudags í

rogalandi um fimmtíu kílómetrum sunnan við

var á heimleið frá vini um hálfellefu á sunnudagskvöld og var að tala við kærastann sinn þegar sambandið rofnaði ekkert heyrðist frá henni eftir það

pilturinn sem var handtekinn í gærkvöld kom á lögreglustöðina af sjálfsdáðum til að gefa skýrslu en fljótlega vaknaði grunur lögreglu um að hann væri viðriðinn morðið á stúlkunni

kom fyrir dómara í dag og fór saksóknari fram á tveggja vikna gæsluvarðhald lögregla hefur greint frá því að pilturinn hafi tengst innbroti í leikskóla í hverfinu þetta sama kvöld og norska Ríkisútvarpið segir á vef sínum að hann hafi einnig verið viðriðinn íkveikju

í unglingaskóla í hverfinu fyrir tæpum mánuði allt bendir til þess að stjórnvöld í Norður Kóreu séu enn að smíða langdrægar eldflaugar þetta hefur bandaríska stórblaðið Washington Post eftir heimildarmönnum í bandarískum

gervihnattamyndir og önnur gögn sýni að verið sé að setja saman eina eða jafnvel tvær slíkar flaugar í verksmiðju

Pjongjang höfuðborg Norður Kóreu Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því nýlega yfir að ekki stafaði lengur kjarnorkuógn af Norður Kóreu stuttu eftir að hann og um að vinna að

fyrirbyggjandi lyf við h i v er nú fáanlegt á Íslandi nú þegar er biðlisti eftir lyfinu á

Landspítalanum en síðustu ár hafa margir keypt það að utan á eigin kostnað formaður h i v samtakanna segir að lyfið sé áfangasigur gegn fordómum í garð h i v smitaðra lyfið heitir Trevada eða Prep og er ætlað þeim sem eru í áhættuhópi fyrir h i v meðal annars sprautufíklum og karlmönnum sem stunda óvarið kynlíf með öðrum karlmönnum lyfið

kemst næst bólusetningu við h i v en með því að taka það reglulega minnka líkur á smiti um níutíu og fimm til níutíu og átta prósent í byrjun júlí samþykkti íslenska ríkið að greiða lyfið niður að fullu fyrir þá sem uppfylla ákveðin skilyrði ég var farin að fá fyrirspurnir fyrir þremur fjórum árum frá einstaklingum sem hafa fylgst mjög vel með og hafa verið að bíða eftir eftir þessu tækifæri einstaklingar sem vita

hættu þannig að ég er bara ánægð með viðtökurnar kom fyrst á markað í Bandaríkjunum árið tvö þúsund og tólf en var samþykkt í Evrópu árið tvö þúsund og fimmtán Bryndís segir að margir hafi á síðustu árum keypt það á eigin kostnað frá Bretlandi og Bandaríkjunum fólk bindi miklar vonir við lyfið við erum komin með biðlista núna nokkrar vikur fram í tímann

munum hitta þessa einstaklinga og meta þá og ég vil meina að ef við getum komið í veg fyrir eitt tvö þrjú tilfelli af h i v þá er tilganginum náð framkvæmdastjóri h i v samtakanna segir gleðitíðindi að lyfið sé fáanlegt hér mjög stórt skref og mjög ánægjulegt við erum búin að bíða eftir þessu í mörg ár við höfum unnið og barist fyrir því að fá þetta smokkurinn er ekki notaður nógu mikið það segir nú segir nú tölfræðin á Íslandi við erum með allt of háa tíðni kynsjúkdóma en það er kannski misskilningur að ef að fólk geti varið sig gegn h i v þá verði

öðrum kynsjúkdómum en rannsóknir hafa sýnt að það er í raun og veru ekki þannig aukning í kynsjúkdómum annars staðar þó að hafi komið til lyfið sé áfangasigur gegn fordómum

í garð h i v smitaðra við fögnum alveg svo sannarlega og nú er

alveg æðislegt að geta fagnað

þessu í leiðinni nítján ljósmæður af þrjátíu sem sögðu upp störfum á Landspítalanum vegna kjaradeilu við ríkið hafa dregið uppsagnir sínar til baka

sjö á meðgöngu og sængurlegudeild og ein á mæðravernd og fósturgreiningu þrjár til viðbótar eru þegar komnar í tímavinnu á stofnuninni og þurfa að sækja um starf að nýju ellefu

uppsagnir eru því enn í gildi snjallsímar verða bannaðir í frönskum

þegar þeir taka aftur til starfa eftir sumarleyfi lög sem kveða á um að grunnskólanemendum sé óheimilt að vera með snjallsíma í hönd vasa eða skólatösku á skólatíma voru samþykkt á franska þinginu í gær þingmenn

stjórnarflokksins la

og Frjálslynda flokksins samþykktu frumvarpið en aðrir þingmenn sátu hjá skoðanir á þessum nýju lögum eru skiptar sem vonlegt er röksemdir formælenda bannsins eru helst þær

trufli einbeitingu nemenda og skaði heilsu þeirra

nokkur stéttarfélög kennara gagnrýna lögin og segja að þau muni bitna á gæðum kennslunnar auk þess sem afar erfitt verði að framfylgja þeim lög sem banna notkun slíkra síma í kennslustofum hafa verið í gildi síðan tvö þúsund og tíu en þau ná ekki til frímínútna og skólalóða bannið gildir fyrir börn á aldrinum þriggja til fimmtán ára í leik grunn og

sem reknir eru af hinu opinbera lögin gera stjórnendum menntaskóla einnig kleift að banna notkun snjalltækja en skylda þá ekki til þess Þorleifur Örn Gunnarsson þú

tólf til fimmtán ára nemendum finnst þér að það ætti að taka upp þessa reglu á Íslandi

komnir til að vera í samfélaginu og boð og bönn að ofan

á Breiðafirði fyrr í dag þyrla Landhelgisgæslunnar var send á staðinn ásamt mönnum úr björgunarsveitinni frá Stykkishólmi tveir menn um borð reyndust ekki vera í hættu og var þyrla gæslunnar fljótlega send til baka báturinn er enn fastur á skerinu en vonast er til að annar nærstaddur bátur geti dregið hann að landi eftir að flætt hefur að honum aftur um áttaleytið í kvöld hitamet hafa verið slegin í sumar í að minnsta kosti sex löndum

í Norður Evrópu margir telja að þrálát hitabylgja í sumar sé til marks um loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar löndin þar sem hitamet hafa verið slegin eru Danmörk Finnland Holland Írland Noregur og Svíþjóð

sem er stofnun Sameinuðu þjóðanna segir að ekki þurfi að koma

verði algengari vegna loftslagsbreytinga sérfræðingar stofnunarinnar segja þó að frekari rannsóknir með ítarlegum samanburði þurfi til að slá því föstu að

sé merki um hlýnun jarðar

þó ljóst að hlýnunin sé meiri á norðurhelmingi jarðar þurrkar aukist og hætta á skógareldum fari vaxandi verulegir skógar og hafa einmitt herjað í Skandínavíu og Kaliforníu og raunar víðar þrír borgarísjakar eru komnir

hættulega nálægt landi norðvestur af landinu hafa undanfarna daga borist fjölmargar ábendingar um borgarísjaka á miðunum flugvél gæslunnar Sif fór í þriggja klukkutíma leiðangur í morgun til að kanna aðstæður áhöfnin sá nokkra jaka sem voru allt að þrjú hundruð metrar að lengd

síðari ára er þrjátíu og átta ára í dag tímamótunum var fagnað með leikjum og skemmtun á Akureyri í dag samkvæmt samnefndum bókum fæddist

Harry Potter þennan dag árið nítján hundruð og áttatíu fjöldi gesta kom af því tilefni á Amtsbókasafnið í dag til að fagna afmæli hans og halda upp á Potter daginn mikla

bókin um Potter kom út árið nítján hundruð níutíu og sjö en ekki hafa allir lesendur áttað sig á því að sagan gerist nokkru fyrr við erum að fagna því að Harry Potter væri þrjátíu og átta ára í dag

og við sem sagt

og það gekk vonum framar

við ákváðum að gera þetta aftur boðið var upp á leiki og skemmtun í anda og keppt var í Quidditch og spurningakeppni þá var boðið upp á

þar sem meðal annars var hægt að fá baunir með

vinkonurnar Guðrún og lana eru forfallnir aðdáendur og datt ekki í hug að láta sig vanta á Potter daginn ég er búin að spila

fimmtíu mörk og ég er búin að hlakka til í allan dag

í skikkjunni minni og vera með sprotann minn og svona þegar þær voru spurðar hver væri uppáhalds persónan þeirra úr bókunum þótti þeim erfitt að gera upp á milli eiginlega svolítið ómögulegt

þurfa að segja að uppáhaldið mitt er held ég ætli

vinsældir bókanna um Potter og félaga fara síst dvínandi og eru þær í sífelldu útláni á safninu það er eiginlega fólk á öllum aldri það svo skemmtilegt við Harry Potter bækurnar að þær bara höfða til allra og það kemur alltaf ný og ný kynslóð þannig að það eru margir fullorðnir sem eru að lesa þær aftur og svo krakkar sem eru að uppgötva þetta núna

ströndina en skýjað með köflum og

sunnan til hiti verður á bilinu tíu til átján stig fer betur yfir þetta forsætisráðherra segir að kröfur um miklar launahækkanir veki áhyggjur hún boðar skattalækkun

á lægstu laun og aðgerðir í húsnæðismálum til að greiða fyrir samningum Icelandair Group tapaði sex komma þremur milljörðum króna á fyrri helmingi ársins forstjóri félagsins segir mikla samkeppni og lág fargjöld hafa gert félaginu erfiðara fyrir en búist var við Reykjavíkurborg hyggst úthluta lóðum undir tuttugu og fimm smáhýsi fyrir heimilislausa á þessu ári málið var rætt í borgarráði í dag að

kröfu minnihlutans átta tillögur meirihlutans voru samþykktar lyf sem minnkar líkur á h i v smiti um allt að níutíu og átta prósent er nú aðgengilegt hér á landi segir fólk binda miklar vonir við lyfið en hingað til hafa margir keypt það á eigin kostnað

snjallsímar verða bannaðir með öllu í frönskum grunnskólum á næsta skólaári samkvæmt lögin veita stjórnendum menntaskóla einnig heimild til að banna símana þessum